पेचकस कई प्रकार के होयल। साधारण फ़्लैट पेचकश आफ़सेट पेचकस रैचिट पेचकस। फ़िलिप्स पेचकश जौहरी का पेचकस। पेचकस एक हाथ से चले वाला उपकरण है। एकर इस्तेमाल स्क्रू के लगाए और निकाले बर कर थे।